A na cha'na nge nthia tsji tsji quesillo ranchero, queso amarillo, sisine' <noise> o queso fresco <noise> a na gen nthia <noise> si chjana ne'e xan sea <noise> quesadillas o yonchi ne'xan taquitos o en tortas ke'e nthia tsjin ch'ana nexan.